Si sot si herave tjera kur jom e mërzitun, ti gjithë e din qysh me m’bo mu ni ma mirë edhe jom shumë felenderuse për kët sen, e kom pas ni ditë shumë t’fshtirë. Jom nda sot me frajer edhe nuk m’ka pëlqy qysh ka përfundu lidhja ama ti sot ma ke bo ditën shumë ma t’lehtë edhe jom shumë falenderuse.